Mi yiɗaa pari kaalis, mi hoolaaki ɗum. Kadi mi sikkaani so tawi ko huunde moƴƴere e neɗɗo. Ngati so neɗɗo woowi ɗum sikkata kaalis ine heɓooro mehre mehre. Tawa noon kaalis noon, a gollan tan keɓa.